ଅପନା ଵୋ ତୀଯେ ଗୁଡୀ ଵିଶେର ଭାଵନ୍ଦୁ। ଅପନା କୋ ଵିଶେର କିପରୀ ଆଵେ ଜୋଡୀ ପରତ୍ଛ। <hesitation> ଇଠୀ ଗୁଡୀ ଵିଶେର ଆଭୀ ଏକ ଵାଜୀ ହୈ। ଗୁଡୀ ଭୀ ଭୀନା ପ୍ରକାର ରହତେ। ବଂଗ ଅପନୋ ନିଜା ଫିଲିଂଗସ କୋ ଗୁଡୀ ପରୀ ଯହାଁ ସେ ତୋ ଜୋଡୀ ପରତ୍ଛୂଂଦୀ। ତହାଁ ଆପ ରୋଷନାରେ ପହୁଚାର ଜୀ। ଵାସ୍ତଵିକ ରୋଷନାରୀ ଅଥ୍ଯାଂତା ସରଲ ଆଟେ। ବଂଗ ରୋଷନାରୀ ଦିକିଯେ ଭାଵୀ ଜିନତୀ ଉତର ଦାଗ ମେଂ ଅଧ୍ଯାଵ କୁଆ ଜୀଚୀ।